Pus ama kawawi tawonkgo laktekonin o lak papanin chi tawan este chixax talamana lakglhiwakgen talamana winti makgas latama i pues chixan tawan lhalu kaliwatit parax xaliwa paxni osu tu kawawi stakani xtilan lha lha lutsen tsama untsama mixkiyan tajatat tawan xlakan pus tuxan tawaniyan kaliw este cheama para mustulut porque uxan tu makgalamaka nak katuwan tsamaxa xatse pus ama mustulut manxa natalipin axni kawawi pupuma min chuchut na makapin pus nuntsa kawawi talipin pus lha kati maskhokge i pus nuntsa naliway na para naxpatay chiwani min pin pus tsama na taliway chon tsama este tsau win kawawi xa sakgakg tsau wi xa tsutsokgo tsau pus tsama xan tse na tsiliy i nataway para min pin mi cebolla e pus nuntsa kawau natlaway e nalakamanuy min chau i pus tsama mi liwat e natawaniyan xlakan e lokg axni na makchay mi lokg pus pulanan na Na- namakganiy kawau x- <hesitation> xkiw na lakgxlit e pus natalipin na- na nuntsa na mapupiy min chuchut axni pupumatsa min chuchut na makapinit cho na makapin na tsukuy lakg- lakgtuchulhaway laki <hesitation> xkayiwau natawila lakgwi na- na makchay i na kgama tsama este xata na kaxlhaway lakgmakapin ankulim <hesitation> nalukgama tsama osu wi- wilapa ti wan este nalukgama na malokgoya tawan <hesitation> pus tsama kawawi xtaliwokgo kintekokan eso para kin papa kan chiwani e lhalux tatatatla lhan- lhan para kawau para aama kgalhi pus para chixan tawan chiekit staklhi i pus untu makgalakan katuwan wakg u waya tawan xlakan, <hesitation> parax pin para xpakglhch u tu- tu tamakgalamana pus lhalu para putsamaka para liwat chiwani, para na makgnikan para paxni na ankan tamawakan <hesitation> tsats para kawau makgtim makgto natawa paraxtilan axni natamakgni, pus tsama antsa xtalilakaan, pus chinchi kawau lhalhla kawau nakamawi min kaman lhalu tawakutun tsama pus tawan xa lha kgama. lhato kgalhi xtu kgamanit. <hesitation> Lha- lhala liwakan tawan, i pus uxa talakgati chiama para salchicha, osu para jamon cbhiwani, pus tsama xa namixkiyan tajatat na makgatatatlayan tawani xlakan, tsama xa lhatse tawani no pus kawatiy chiama manzana, <hesitation> tsama na tse natawaniyan <hesitation> manzanasekg, <hesitation> cho este kawin, natsen tsaman kawin tawan, <hesitation> <hesitation> chono dolorusekgn tawanipara namat wilapa tsama tsama miliwat tawaniyan, <hesitation> wilapa este nalutse waparakani <noise> u zanohoria na naway verduras wankan <hesitation> pus chincho kawau tlakgsin tun kawawi kastakan nak pustan, i pus na nuntsa na waya kawau na prepararliy para wix na makgniy mixtilan, este xa caldo nalhaway, pus lakgmakapin para mi- mi nipx para mi xa zanohoria osu para ejote, osu xa papa, tu nalakgmakapin i pus nuntsa na liwaya na lakgmakapini para mi- mi kulanti na lakgmakapin cho kaxpata min pin i pus kgama na wayan, pero untu na kawawi atsa makgastajkan xtilan.